जिब्ल अन्ग् त्ससे गौ कुनु गौ इमेजिन् ए बसन जि। अन्ग फोरे नौ है हर्सिन्ग् त्रेब्लर् अदु गु म ननि दुन्ग। ओब्ल अन्ग् अन्ग् नि लम कु नगेर् फिन्ने तकै। फिर्स्त् ओफ् अल्ल्, मेब् लै गुन् त्सै कु अन्ग दोव्न्लोअद् क्रमन् लबन् अन्ग् नि स्च्रीन् औ। सुति इन्तेर्नेत् चोन्नेच्तिओन् दुन्ग ब अन्ग मेब् स नन नि लम क्वे कुति कुनु नस गुन्। अरु जिब्ल इन्तेर्नेत् चोन्नेच्तिओन् बिअ ब सोचिअल् स्किल्ल्स् फोर् जिन्ग् अन्ग। मन् सि पुर् कति नि कोल नि मन् सि पुर् नौ सुन्ग नस गुन्। अरु सुन्ग् बै नन इ दव् बै गुन्। ओबे, ओबे तिन्ग् थन्ग् नय म जन्ग् हन। अन्ग द अन्गि त्सै औ थन रेसोउर्चेस् अबिलित्य् कोल नने। अबिलित्य् अर अवैलबिलित्य् कोल नने। अन्ग नगेर् न नस गुन् अन्गि चोर्रेच्त् हुए को है। मोस्त् इम्पोर्तन्त्ल्य्, गूग्ले मप्स् अन्द् सोचिअल् स्किल्ल्स्।